Eh bella domanda, ma un pö retòrica: se passa pe fòrsa ciù tempo co-a famiggia, perché co-a famiggia ti ghe dòrmi, ti ghe scompartisci a casa. Ma questo fa che co-i amixi, ò e amighe, segge un tempo ciù intenso, ciù bello, de vòtte.